اسرٲیلی ضِیافتن منٛز چھِ سبزی، رنِتھ تہٕ خام، واریاہ مٮ۪وٕ، تہٕ دۄدٕ پنیر تہٕ دہی ہٕنٛدِس شکلہِ منٛز استعمال کرنہٕ یِوان۔ چکن، گاڈٕ تہٕ لیمب چِھ عام جانورن ہنٛد پروٹین۔ گرِلڈ کیباب تہٕ شوارما ,پتلہٕ ٹُکرن منٛز ژٹنہٕ آمُت ماز چُھ, چِھ عام طریقہٕ یمہٕ سۭتۍ اسرٲیلی ماز تیار کران چِھ۔